साउथ अपरेका, साउथ अपरेका अशो देश खालो मुल्खेश वहाँका भी लोगबाग काला और अशा रहे हज। और वहाँका भी लोगबाग गरीब रहे हज। तो वहाँका लोगबाग भी कईने काई रोटी खाई लेता होगा। सबजी खाई लेता होगा, दाल, चामल अशो खाणो खाईता होगा। आपना भारत देश जैसा, लोगबाग जैसा, अरू काई तुसरो खाई सकाई जो लोग भी थोड़ो भाई असा खाता वाईगा वो लोग वहाँका लोगबाग सुड़ा काला रहा हज, दिखना अच्छा नहीं रहा हज। असो लोगबाग का एच पर असो नहीं मानना हज। किसी का रांग से किसी को देखनो नहीं चाहिए, किसी को परखनो नहीं चाहिए, यह तो गलाद बात होई चाहिए।